من منظور ديني أعتجد أن أصل الكون مرتبط بإرادة الله، كثير من الأديان تؤمن أن الله خلق الكون وكل شئ فيه بجدرته، فالقرآن يذكر أن الله خلج السماوات والأرض في ستة أيام، وهذا يعكس نظام وترتيب الإيمان بأن الله هو الخالج يعطينا شعور بالسكينة ويعزز فهمنا لمكانتنا في هذا الكون العالم.